<noise> ihatua jakwanza utole udui- unongi ifyatule itofwari, apyawivu ufyatwe itorofwari wukwanika, wupulikira kam isiku idatu ivi, apyasiva sikavwike utola, pyawiva utolile uvika mu- munongi, uvike sehemu puinukusenge usenge usenga usenge inyumba jinasile. Uvika amadirisa, uvika imiliango, uvika kira kinu alafu, utengure ukutoverera imbavu, utola inyundo, utola unsumeno, utola ipanga. Utengula, u- ukamine ukutoverela inongi imbavu, uvika imbavu panane napala, alafu uto- utola unsumari, uvika panani napala, utoverela utoverela utoverela utoverela kwangusu. Unatoverile bu- padebe, vivona ukwingie padebe utoverela pabebe kwingie badebe utoverela padebe kwingie padebe. Kwahiyo vouzidi ukutoverela uvuzidi ukutoverela, ukwene kuzidi ukubya kuhuruta paasi. Po alafu tushauriwe ukuta, tutoverelake vunonu, unatoverele sivi uwesa ukibosola amavoko, uvesa u- ukibotsola amavoko au ukapunuke ikivoko. Unakehevo unatoverere vonunu yaani kama utute uvesa kyamanu kimanyiri ukutoverera imisumari, uwesa ulimare. Au uweve ning'ong'o isehemu jora ujoremie ijo. Kwahiyo uvototoverela imbavu tuvesage tu- tulivangalifu yaani twilole uputwitova. Sio witova kuno witsova witsova nisimu, witova kuno witsova nisimu, ikinu ikyo baho nakitakiwa, kwahiyo itabidi, ovotutoverela tutoverela ukuta nditoverere apa na tena wilola, upo witoverera manake unatovereres ivi, apo jo- jovivona upatire amajeraha, wibea kusibitari, ihera nili- nulinasyo sisyene ukusi ukahovie utegemere ukusengele ilinyumba. Kwahiyo kwahiyo itabidi yaani uvetsake unuluhara, u- use- uvetsage nuluhara upu utoverela pala ukweri ukuti apa nditoverela apa, ili kiumile ikinu frani, una- unave tu toverela utovere nanawirola apo uwesa unongye, uwese webotsole ubea ukulaaswa. Napia ulasiwewe au winywa amadawa ambako nukwategemere, u- wivona uhomoe imisindano ivekerwa amadilipu, kwahiyo jakanile uvu- uvutende ikinu uvu- vuvobe ikinu werewa ukuta, yaani werewa amadhara gakene niraha ijajene, sio uvomba uvombe ikinu, kwakukuta kilinamatarajio tu au kilinamavivi tu. Kwahiyo uvu tuvomba imbombo, ijakutovereri i- inongi imisumari. Twijakanaila tuvesake twilola vununu yaani twilola vononu ukuti apandinatoverele inde. unsumari ugu gwibea ndee, kwahiyo kwahiyo unatoverele sivi, apo lasima uwestse webosila amavoko.